To a wa ay nggyi nǝya mma miyi má rǝghǝna pwa ndzǝm kǝla ghǝnyi wa to kondzǝli, ra sǝ kondzǝli ghǝni ká kǝdlyiya ra dzǝm ƙha dai swai mbwa kanǝ mijilu ward. Panai nya ndza dzǝm kǝla ghǝnyi ko panai nya mǝlǝ <hesitation> auraiyi ko panai nya kǝ́lǝ́ malaghǝi ko panai mbwa ndzwa, ko panai mbwa ndza dai ˈyi swara tsǝrǝvǝ anǝ panai mbwa mǝlǝ anǝ pana ndza ghaghamǝ ghǝzǝ nai nggyi ya, nǝya miyi rǝ ghǝnangǝ naisha. To ndzǝm kǝla kondzǝl kam ma dzǝm kǝla kondzǝl na nkwai nǝya panai mbwa ndzwa. Má dzǝm kǝla kondzǝl na ma ɗǝɗǝm na rǝ mbwa va ndzwa na, wa to ma swarǝ ya gha shirǝ na ha nai mbwa va ndzwa. Ha nai kondzǝli, ko ká kǝdlyiya vǝlǝ nggala nǝ hya ndzwa hova ɓaw, tǝmbulǝ-tǝmulǝ ra hova sǝghǝ. ˈYi wa swu shi nai maiya ndzwa ma tǝɓǝlǝ ƙha nja kyikya swa mbwa va ndzwa ɗǝɗǝmǝ lokacira, to lokacira mma mi wa ndwa nggyi nǝ nja ndzwa hova má kai ƙha nǝ nja rǝ ndzwa nggyihwi ƙha, ɗǝɗǝmǝ mbwa kǝ́lǝ́ vughǝi pan na na ndza zǝ naw. Ndu gutanǝ mi nǝ gha na wa kǝlǝ vughǝi nkyangǝ nggalǝ, ama ɗǝɗǝmǝ na nggyhwi nǝ ndwa kǝ́lǝ́ ƙha kuma ɗǝɗǝmǝ mma na wa hya nggyi ndwa hyi wa hya nggyi ndwa hyi panaisha ɓaw ma mbwa ndzwa na má mbwa thlǝgha ha kǝla ghǝnyi na rǝ tǝdlyi nfwarǝ nǝ mbwa thlǝgha ha nǝ za ndza mbǝ hahai nǝ za ƙha nǝ yamwa ra sǝghǝi mwi rǝ ghǝnangǝ nǝ za rǝ tswi ma yamwa sǝgha na wa swu shi nai mbwa kanǝ taharǝ, nǝ mbwarǝ dzǝgh ƙha nǝ mbwa taharǝ, nǝ mbwa taharǝ, nǝ mbwa taharǝ, mi rǝ sǝghǝ nǝ gha na wana gwiw ndzwa swuna mbǝ vughǝi ghaw karara ƙha nǝ mbwa ɗa wu swarǝ gha twi mbǝ swana rǝ wa to wana ndzwantǝghǝ. Tun lokacia ra yamwa shiw, rǝ swuna sǝghǝ nkwi kǝrǝpǝ ƙha kǝla ghǝnyi to ƙha ɗǝɗǝmǝ to nǝ gha rǝ nǝ mma nǝ ndwa mma sǝ tamǝ nai nya va tu gha kwa mbwara va tu ha kwa buhuwu na ndza zǝn naw, na ndza zǝn kam mbǝ buhu nǝ mbwa twi, ama ma lokacira na ra na tam wa pwai shi nai mbwa kanǝ mbwala, nǝ mbwa tam ra, tam ra na pudlyi nai mbwa twi kwarǝ kǝlangǝ nǝ mbwa twi nǝ fǝ tamǝ murǝ ghǝnangǝ nǝ mbwa twi ha kwa nǝ mbwa twi ha kwa ma mbwa twi ha mma mbwarǝ nǝ ha mma na nǝ mbwarǝ thlǝ wa to sabo malaghǝi gha kǝ́lǝ́ ko malaghǝ muyi nǝ mbwa ká, má mbwa nahǝ ha na má dzǝmǝrǝ tam gha na ma tavǝ ha gha má gharǝ vǝlǝ na ghǝzǝ, mi makǝn hyi, mi nfwarǝ hi na ghǝzǝ ndwa dlǝw ha nǝza vǝla ká mbwi kuma mi nhǝi swi na nha mbu mma na ká ghǝzǝ mi wa ndughǝi ghya tsǝrǝ luma mma na ma nja lǝrǝvǝ swi rǝ nja sǝghǝ na, nǝ nja sǝghǝ fǝ sai nǝ mbwa ká ghǝzǝ nǝ za naha ghǝtǝn kyikya kimbǝ hyara mi ghǝza rara maw na sai dai zugha zǝ zugha rǝ za gharǝ yá ghǝnja nahǝi swa ká mbwi kyikya kimbǝ kimbǝ ghya ra. To nkwai nǝya sǝghǝ rǝ rǝ kǝ́lǝ́ malaghǝi ma rǝ kǝ́lǝ́ malaghǝi dzǝmi kǝla ghǝnyi mma wa swu shi nai mbwa mǝlǝ. tun nǝ tsǝw nggyhwi ma manja thlarǝ ma nja nanǝ namalaghǝi ndǝrǝ ko zughǝ nggyihwi ko mandǝzǝ na nǝ nja ɗana ma zugha zha na waya shi kaw zughǝ nǝ zughǝi ya sǝghǝ kǝli gha ƙhǝi mi nǝ gha na nǝ zugha ra sǝghǝ kǝlǝ, nǝ hya kǝlǝ, nǝ hya kǝlǝ, nǝ hya kǝlǝ, nǝ hya kǝlǝ. Wana shirǝ mbwa ɗǝɗǝmǝ na wa amana kǝla ghǝtǝn, wa hya shirǝ swai mbwa kanǝ amana, nǝ ˈyashigha hǝra sǝghǝ kǝlǝ mi nǝ gha na hya sǝghǝ thlǝ ƙha harǝ nǝ zugha ra. Mǝlǝ aure, to aure panai mbwa mma wa swu shi nai mbwa kanǝ nǝ mbwa tsǝw zhi, nǝ mbwa zhi nǝ mbwa sǝmbǝ data, sǝmbǝ data nǝ mbwa zhi nǝ mbwarǝ sǝghǝ muyi, kuma má mbwa mu mwa zha mma na wa swu shi nai mbwa kanǝ ta tsǝnǝ ˈyi kanaji ˈyi mihi nǝ mbwa ˈyi tǝɓǝlǝ gaba ɗaya to namalagha zha kuma wa mbu shi na ndza hyi ko bana ƙha nǝ hya thlǝ nǝ hya dzǝ ghumi nǝ hya dzǝmǝ nhwa, nǝ hy nhw, nǝ hya nhwa, nǝ hya nhwa, nǝ hya nhwa mughumǝ harǝ nǝ mbwa rǝ taw swa zǝma ghǝtǝnǝ nǝ mbwa kǝi gurǝgundi nǝ mbwa kǝ́la ghǝtǝnǝ dzǝmǝ ghumǝ nǝ hya dzǝmǝ ndzondzǝ nǝ hya hun nhwa harǝ nǝ hya ngǝngǝlǝnǝ hya ngǝngǝlǝ ˈyi banaintǝn má nǝ hya ngǝngǝlǝ ˈyi banaintǝnǝ má ngǝngǝlǝ nǝ hya ngǝngǝlǝ na bana na bana nǝ hya ngǝngǝlǝ ko swa ɓǝɓai ko swa ndǝrǝ nǝ hya nǝ hya swu zha. Wa swu shi nai mbwa kanǝ putwa kǝla ghǝnyi putwa má ká dagyi nǝ mbwa mǝlǝ má mwara na ká namalaghǝ utwa kuma ká dagyi nǝ mbwa mǝlǝ dagyara kǝ́lǝ́vǝ wa dzǝ shirǝ swi ko zalǝ nara kai ko va gumǝrǝ ncufǝ ko gumǝrǝ nfwarǝ nǝ mbwa putwa ka ghǝnji putwa zha kuma má mbwa pwa ká ghǝnji na wa ndu shi na ndzǝ ndza rǝ pwangǝ wa to kaimǝzhi ndwa vǝ vala ghǝnji kena kimbǝ swa mǝ mǝla mbwi má vǝzhi mbwarǝ swu zha na, má vǝzha mbwarǝ gha rǝ na nǝ hya rǝ sǝ nǝ nja hi mbǝ ghyi hǝw má daw pwai nja hi rɨ wa ndu shi nai mbwa kanǝ mǝzhi wa ndu shi ndwai mbwa nǝ ndwa sǝ dagyi nǝ hya tsǝw hi hi mbǝ ghya ndwa sǝ dagyi. Nǝ hya rǝ thli ma pǝdlǝm na ˈyirǝ karǝfai nfwarǝ ƙha ko karǝfai ncufǝ ƙha nǝ hya thlǝ nǝ hya dzǝmǝ ghumǝ domi mbwai nggyi nǝ mbwa nanǝ ghǝtǝnǝw ma dzǝma hyi na nǝ hya dzǝmǝ ndza nǝ hya dzǝmǝ ndza mughumǝ nǝ mbwarǝ kǝi gurǝgundya ká ghǝtǝnǝ ˈyi hasǝ nǝ mbwarǝ dzǝma ka ghǝtǝnǝ mughumǝ ˈyi kwǝ má, amma ma kwai mbwa tsa kuma sai bǝba nai mbwa tsa kuma bǝba, bǝba nai mbwa tsa ma mbwa tsa bǝba na nǝ mbwa thla gudlyi rǝ ghǝnangǝ nǝ hya dzǝmǝ ghumi ma mbwa dzǝm na nǝ mbwarǝ ta bǝba zha ká ghǝnyi mma má hya sǝgha mma na nǝ hǝvǝzhi nǝ hya rǝ sǝgha ba kwa yamwi nǝ hya sǝgha tǝmi nǝ mbwa ká tǝmǝ dagyi nǝ mbwa ká má hya tǝmǝrǝ tǝm na nǝ hya rǝ kǝsǝ kǝdlyiɓǝ nǝ mbwa rǝ kǝsǝ kǝdlyiɓǝ nǝ hya rǝ sǝghǝ wa pwai shi nai mbwa dzarǝ ghǝvǝlǝ nǝ mbwa ɗana mbwa dzai tswa kǝdlyiɓǝ nǝ hyarǝ thli nǝ hya dzai twsa kǝdlyiɓǝ nǝ hya rǝ sǝghǝ ghǝvǝlǝ to ma vǝzhi ntu mma na ma mbwarǝ dzǝgha whyi na nǝ mbwa dǝyi kwai mbu ra tsa tǝwa zǝ na ˈyaiˈyaɓǝ nǝ mbwa dǝyi nǝ mbwa pwa ka ghǝnji rǝ nkǝla, nǝ mbwa pwa ka ghunji rǝ nkǝla ˈyi mbwagula swi nǝ nja sǝ rǝ gudlyiˈyi ngǝni nǝ nja sǝ ma kwatǝgha rǝ na nǝ mbwa tsǝmǝvǝ bwahyi ma mbwa tsǝmǝvǝ na ˈyi mbwa tsa yararai nǝ nja rǝ sǝvu ghǝza má nja sǝvu na ghǝnja nǝ paw ntǝghǝw tsǝpǝ ghǝna nji dzǝgharǝ ƙha nǝ sǝvǝ thlǝrǝ kwa midǝgha má nja thǝrǝ kwa midǝgha na nǝ mama nja rǝ kǝlǝ ˈiya zaghǝ, ˈyi mihi mihya ɗathlyi mihya kǝthlyi ɓaw to nǝ mama nja rǝ pǝthlǝ mi a nǝ dzarǝ nǝ gha sǝ jami. Nǝ dzarǝ nǝ gha sǝ jami nǝ ˈyarɡhuma vala gha nǝ ˈyarǝghuma fǝ pǝla nji rǝ ghǝnǝ gha nǝ za pǝpǝthlǝ miya gha amma miya ndǝndǝrǝ ma tharǝ gha rǝ gha dzarǝ na nǝ ghun dzarǝ, nǝ ghuna dzarǝ, nǝ ghuna dzarǝ gha kuma gha kuma wa ndu shi na nta kuma wa ndu shi na nyi gha ma dzarǝ nu na wa pwai shi nai mbwa ma dzara nǝw na wa nontǝ pudlyi shi larǝ ma nuwa shi pwa larǝ kwatǝgharǝ na nǝ ghuna dzarǝ ma dzara nǝw na nǝ gha thlǝrǝ nǝ gha ntangǝ pudlya sha nǝ gha ntangǝ dzarǝ nǝ gha mma ntangǝ sǝ nǝ gha mma ntangǝ dzarǝ ma gha ntangǝ sǝ na nǝ gha dzǝw ghyi nǝ gha pǝlairǝ tǝwa zha kuma dǝrǝsǝ na swarǝ nkǝla gha shiw nǝ gha ghyi sǝ nǝ gha ghyi kuma dǝrǝsǝ swarǝ nkǝla gha shiw kuma wa kyikyi rǝ pwangǝ fa kuma kyikya zha ka thlǝri gha ɓaw nǝ gha ghyi sǝ nǝ gha ghyi sǝ nǝ gha ghyi sǝ nǝ gha ghyi sǝ nǝ gha ghyi wa nontǝ yamu shi nǝ gha sǝ dzǝgha yamwa zha ma gha nǝ gha sǝ tsa ngyini nǝ gha sǝ tsa ngyinǝ rǝ miya yamwa zha gǝp nǝ gha dzǝgha nǝ gha ma sǝvǝ nǝ gha mǝlǝ makǝn mǝlǝ gha ma gha mǝlǝ mma na nǝ gha ma dzǝ nǝ gha mma dzǝ anǝ namai nǝ hya nǝ gha dǝrǝsǝ na ƙha wa pwai shi nai mwa kanǝ zhivǝ nǝ gha dzǝ nǝ gha dzǝmbǝ zhiva zha ghǝrǝnanga má gha dzǝmbǝ zhiva zha ghǝrǝnanga na kuma ndwa shi na nyi haw nǝ gha dzǝ hanǝ ma gha dzǝ hanǝ kimbǝ zhiva zha na wa swu shi nai mbwa nwi na wai nwaya pa mbwi nǝ zaˈnyi vǝ gha ˈnyi vǝ gha ma zhai sǝvu gha na swu zha shi rǝ vǝghaw pa wa hya kǝlǝ hwi ma dzǝvu gha na nǝ gha sǝvǝ wa mbwa mbazǝ shiriyai ri swa mpǝnya ghunǝ nǝ mbwa kanǝ sabulu nǝ ghuna dzǝvǝ nǝ ghuna pǝnyi nǝ sabuluwi nǝ gha tsǝghǝntǝghǝ ɗya zha rǝ vǝ gha shikena nǝ ghuna rǝ thlǝ. Nǝ ghunarǝ dzǝghai, má nuwa dzǝ na, wa pwai shi nǝ gha rǝ ndza rǝ, wa pwai shi nai mbwa ɗana dǝw kulǝvǝ, har nǝ gha dzǝ tsǝrǝ pwangǝ má har nǝ gha kamǝ thlǝma namalaghǝ, nǝ gha tswi, nǝ gha tswi, nǝ gha tswi, nǝ gha ká thlǝma namalaghǝ nǝ gha tswi, nǝ gha ká thlǝma namalaghǝ, nǝ gha thli ma dai-dai ghǝvǝlǝ na, mbwa nggyi nǝ mbwa nǝ ghunu. Nǝ ghuna dzǝ kǝkǝrakǝ, kǝkǝrakǝ, kǝkǝrakǝ, kǝkǝrakǝ, kǝkǝrakǝ kǝkǝrakǝ, kǝkǝrakǝ ƙha ma nuwa dzǝ na, ma nuwa sǝghǝ na, ma pwai mbwarǝ shirǝ na wa nuwa sǝghǝ na, nǝ mbwa sǝghǝ vi tǝrmǝ, nǝ mbwa vi tǝrmǝ, nǝ mbwa vi tǝrmǝ, nǝ mbwa tsa yararai, nǝ mbwa tsa yararai sǝmǝ dzǝgulum swa shi na <hesitation> fanǝ ghaw, sai ra-ra ƙha nǝ mbwa nuna wana mbazǝ ndza zalǝ kaina, to tasaghǝ pwai ghǝza, má mbwa kavǝ kykya na, to nǝ ghá rǝ gha há pawa má mbwa ká gha na, nǝ mathla nǝ mbwa ká gha. Nǝ mbwa lǝlǝrǝ pawa ghá pawa ndǝɗǝrǝ kuma swa zǝma ndǝdǝrǝ, swa zǝma ndǝdǝrǝ, swa zǝma ndǝdǝrǝ nai mbwa vǝla ka gha tunda mathla na, <hesitation> nkonkwala- nkonkwala- nkonkwala to wa swu shi nai mbwa kanǝ, nǝ mbwa kaw tswi, tswi lariya nǝ mbwa ká, má lokacai mbwá tswu tsa zha na, tǝdlyi nthlyi lokacai mbwa ntǝntǝrǝ kanaji, má mbwa ntǝntǝrǝ kanaji, nǝ mbwa sǝghǝ, nǝ mbwa sǝghǝ, wa tǝdlya ɓǝlǝ, tǝdlya ɓǝlǝ ko nǝ gha ntughǝ má a mban nǝ nǝ́ gha ɗa nǝ mbwa sǝghǝ tsǝmvǝ nǝ mba-mba tsǝmvǝ, tsǝmva zha, nǝ mbwa ndlǝ layi tarǝrǝrǝ, má mbwa ndlǝrǝ laya zha na, ˈyi mbwa namai nǝ hya ɓǝlǝ cighǝfǝ, ma dawshi na, nǝ hya thlǝrǝ, dashi bana, namai bara, wa mbu shi na tsa dangǝ, wa mbu shi na mpá. Má mbwa nho nhwa zha na, nǝ mbwa nhwa nǝ mbwa dzǝgha, nǝ mbwa tswi, nǝ mbwa nhwa nǝ mbwa dzǝgha, nǝ mbwa nhwa nǝ mbwa dzǝgha. Nǝ namalagha rǝ sǝi, nǝ za rǝ sǝi nta ndaggyi, nǝ hya ndzaggyi nǝ hya tswi, nǝ hya dzaggyi nǝ hya tswi, zhi mma waya nggyi dzǝrǝ ká gan zhi mban tswi ndǝrǝw, tǝya ndzaggyi mana sǝghǝ ntavǝ zha namalaghǝ na whyi balaw ntwi, domin zhi sǝnǝvǝw, zhi mbanǝ ǝyi tsuwtswangǝw, ghǝzǝ swa hawa ɗazhi, kimbǝ kimbǝ kimbǝ ƙha ghǝzǝ swara sa rǝ ya dzǝgha, mana dzǝgha ya na, rǝ ya, rǝ ya, rǝ ya whyi lokacangǝ mi nǝgha na kanaji nai mbwa mpurǝ, ˈyi nǝ ha, nǝ mbwa dzǝgha ntǝntǝrǝ kanaji nǝ mbwa mpumpurǝ mana ko bama tsǝw gha nkonkwalǝ ma gha nanǝ kanaji na, ghǝlǝ ɓaw sai nǝ bughǝt nǝ gha ntǝrǝ kanaji, má ndu ghǝi kanaja nanǝ na, kwa miya nkwalǝ ra mbwa ntǝrǝ na, wa shirǝ na, ma ndwara ntǝrǝ kanaja na ghǝlǝ ɓa nai nja ghǝlǝwa mmá kanaja ɗa ko mmá ɗa ko sunuwa ɗa ghǝzǝ swara sa rǝ nja ntǝrǝ kanaji inja-inja inja ntǝrǝ ƙha. Kuma ɗǝɗǝm ma rǝ mbwa ɗǝɗǝma va ndza mma na, nǝ ntwa rǝ hya va ndza pawa shiw. Má mbwa dǝvi yiii daba na ko-ko-ko-ko-ko sakwo ntuna, ko kwi ƙha pana ndza zǝ za gha na, nǝ mbwa kumanǝ, nǝ mbwa thla gudlyi rǝ ghǝnangǝ, nǝ mbwa pwi, ghǝzǝ nai hya pwi, nǝ za ndza pawa hyi, ghǝ za ndza wanda hyi ko bama, nǝ hya tsǝw ƙha, ko bama tsatsahǝi nǝ hya tsahǝ ƙha, tsatsahǝi nǝ mbwa ká swangǝ, nǝ hya purǝ tuwa zha tǝ nkǝla hyi. Ghǝzǝ wanda hyi kena, ghǝzǝ pawa hyi, ama má dzǝmǝrǝ kam dzǝmǝrǝ va hyi na pawa shiw. Sai bangǝ kawai, nǝ mbwa nggwi, nǝ mbwa a nǝ hya nggwi sai kambǝragha ci mbwi nanǝ dǝrǝsa hyi, ghǝzǝ nǝ hya mǝlǝ, nǝ tǝwu ƙha kyikya kena, ama nǝ pawa ɓaw domin pawa shi lokacara pana ndza zǝn na hawu, ammana ndza zǝn na ƙha na, wa mbwa sǝghǝ dlǝra tǝwu, wa mbwa dlǝra kyikya, wa mbwa mbaghǝrǝvǝ ɗǝɗǝm mma na, má mbwa swu zha na má gha kǝ́lǝ́ malaghǝ na, nǝ mbwa sǝghǝ ɗana nǝ mbwa nta ˈyaghwa gha. Ni nta mma kuma nǝ mbwa ˈyi tǝɓǝlǝ, ˈyi mihi, swu dai daw-daw-daw-daw-daw nǝ mbwa mǝla gha, nǝ mbwarǝ thli nǝ mbwa nhwa, nǝ mbwa rǝ ghǝn má nǝ mbwa fǝi sǝghǝ, nǝ mbwarǝ sǝ mǝlǝ, lokacara má mota shiw, rǝ ghǝ nǝ mbwa fǝi ˈyi ˈyaghwa nta mbwa gha, ˈyi ninja nǝ mbwa nta gha tsǝwu, nǝ gha tsǝw nǝ mbwa tsa yararai, nǝ mbwa tsǝw, nǝ mbwa fǝi swa ká gha kap tsǝw mbǝ ghya nu gaba daya, nǝ nǝ swa ˈyi sa hanǝ kyikya lokaci gaba daya.